احب الرياظات التي تطلب بدنية اكثر مثل رفع الاثقال و كرة القدم احبها لانها تحتاج قوة جسدية وتحمل كبير خاصة لحركة المستمرة وتعامل مع لزان ثقيلة اما الرياظات التي تحتاج تركيز و دقة اكثر من الجسد عشان كذا جسمك يكون مرتاح بسقلك و يشتغل اكثر